اني مو كلش زينة بزراعة الحدائق و النباتات بس اني اكدر اعتني بيهم لأن عندي استراتيجيات و تقنيات و عندي تطبيقات حتى اعرف شنو اسم التطبيق شون يحتاج درجة حرارة شون نوع النبات او نوع التربة الصالحة حتى ينمو شنو هي مقدار المياه الي يحتاجها النبات حتى هو ينمو.